Pulakto ekiti tuk litsilinan klitsilinan manteca axni klitsilinankutuna manteca pus tsaman stap klitsili xa tatsili stap ktlawa chono manteca pus namole li silikan porque tununk xa <hesitation> kawau takgalhwanan kgama lhawa xa manteca, chono para lhawakutuna lakgchalix pus manteca na lakgmakapin osu para lhawakutunu mixtakgal pus manteca nali lakglhawaya miskitit liku lakgtsatata na taxtunian mixtakgal unoxa kli- klimaklakaskin manteca unoxla axnipara tlawakununa para sopa pus aceite xa aceite xa li lilhawakan sopa liku lha lilakgatit nalila mi sopa osu para mi arroz lhawakutun pus uxa aceite lilhawakan osu para lhawakutuna para mi- mi antojitos kawau ti wanikan molotes pus aceite xa lilhawakan porque skawau lhawa upero na lhaway akgtimi skawau pusaceite xa nali laktsiliy na lilaktsiliy tsama miskawau lhala xa lilhawakan manteca porque lanchaka wan uxa tsama aceite pus skawau lhawa xa para kawau no tsama antojitos na kalilaktsiliy osu para tuntse Uxlama axni maklakakin manteca pus antsa xa na pin tamaway antsa lha- lhastakan liwan porque antsa xa wilakgo manteca, unoxla tsama aceite antsa xla pustan pin tamawaya porque tsa lichinkan xa tsama aceite pus kinpalakat ekit pus mas tlakgtse max manteca kpuwan porque kawau minti makgnima xpaxn pus kuxi kuxi li makgastakni xpaxn na natlakgtse xla pero unoxla aceite pus lhalu katsiya chintse lhawamak pero chintse i nanuntsa wi makgapitsin wi ti xmanteca xtilan tali cosinarlikan makgapitsi xtilan tutsa xa granja wanikan pus kuersa max lixkanit xa tsama xa aceite xmanteca xtilan unoxa tuno xa makgastajkan atsa xtilan pus kuersa max tlakg tse xa xaceite xa manteca taxtuyacha porque <noise> kixi limawikan kgalhi wakani xa manteca xtilan tse na maxtuniy na mastokg axni no para limaklakaskin pus <noise> na machichiy tsama xmanteca xtilan i na taxtuni xaceite o xmanteca